ښه وي، <hesitation> په تګ سره، هغه به غږیز کتاب وي. زه ډیره موسیقي نه اورم او غږیز کتاب زما د پاره ځکه <hesitation> وغواړم چې یو څه واورم <hesitation> زه ډير کله که کولای شم هغه کتابونه چې غواړم مطالعه یې کړم، په دې سره یې واورم، پرته له دې چې زه هغوی ته اضافي وخت ورکړم. <hesitation> چې زه نو زه ډير کله غوره ګڼم چې غږیز کتاب واورم.